Fanaovanay azy sorata amin'ny taratasy ny raha ilay aby ny raha tokony hiboahan'ny vola aby sorata amin'ny taratasy ao. Mazava soa ao aby ny alambola tsy misy ny ahiahy hoe lany amin'ny rah tsis dikany ny vola fa -fa maza ao aby.